أنا أجول أفضل التحكم في الطجس، يعني أجدر أتحكم في الحرارة والأمطار، هذا الشيء يخليني أعيش في عالم مثالي، يعني تخيل يوم صيفي حار، أجدر أجيب شوية مطر بارد، الجوى البدنية حلوة، لكن التحكم في الطجس يخلي لي جوة على البيئة، وهذا الشيء يحسسني فعلاً بالقوة الحقيقية.